بالنسبة للمواعد يعني ديما انا كنوصل بكري كنحاول نوصل بكري للمواعد مع الأصدقاء ملي نتلاقا مع الأصدقاء كنحاول نوصل في الوقت او عامة كنحاول انني نجي في الوقت